Jeetati, tati, sappo e nayi, go'o, jeeɗiɗi, sappo e ɗiɗi, mehre, sappo, joyi, nayi, sappo e joy, ɗiɗi, sappo e go'o, jeegom, sappo e tati, jeenayi.